بالطبع يمكنني ذلك، لديهم أولًا التنوع الثقافي الكبير لأنه مزيج من التقاليد واللغات والأديان، ولديهم الفن والموسيقى ال <hesitation> وأيضًا الأفلام والتلفزيون، <hesitation> فهوليوود تعتبر مركز صناعة السينما العالمية، ولديهم الرياضة والأعياد والتقاليد، وأيضًا الأطعمة، فالمطبخ الأمريكي يتأثر بالثقافات المختلفة.